Созҳои нафаскашӣ ё духовӣ намудҳои гуногун доранд. Масалан, дудук, най, қобоз, кларнет, флейта, саксофон, тромбон, труба, валторна, обо, фагот ва армуди нафаскашӣ машҳур мебошанд. Ин созҳо бо ёрии нафас ва ангуштон садои зебо ва гуногун эҷод мекунанд. Созҳои нафаскашӣ дар оркестрҳо ва мусиқии анъанавӣ нақши муҳим доранд.